بنحب التحكم في الحيوانات لإن الحيوانات جزء كبير من النظام البيئوي- البيئي ولها دور مهم في الطبيعة، إذا كنت نقدر نتحكم فيها نقدر نحمي اابيئة ونعيد التوازن الطبيعي ونساعد في حفظ الأنواع المهددة بالانقراض، وننظم حركة الحيوانات البرية، أما الآلات رغم إنا مهمة في حياتنا اليومية لكنها تظل أدوات اصطناعية والقدرة على التحكم في الحيوانات تعطي لنا تأثير أكبر على الطبيعة والعيش المستدام.